اذا تريد تسوي فد لفة مالجبن جيب الصمونة افتحها بالنص ومد الجبناية مالكيري هيجي من الراس للراس واذا عندك مربى فوكاها واكلها بالعافية